ब्राझिलियन लोक एकमेकांना मिठी मारुन आणि पापी देऊन हटकतत, हायसार सुषा कार्निवल सेलिब्रेशन जात, हायसार साओ जोआओ मानान रेन डान्स पाउसाचो नाचपाचो प्रकार जात, हायसारले कुटुंब वांगदात रवतात पण जेवा तेंचयाटलो कोनाई एकतो मरता बिन तेवा मातर तेंचे <hesitation> कपडे जमल्या रंगाचे अस्तात। हायसारले लोक जोवान आपल्या हातिन जेइनान तर ते चाकू सुरी चमचो फोर्क घेऊन जेतात।